Koo nrukuti veetí nó kuini tí kuaniti huevo, kandí nrivi té danó anikalanuó daviti veetí, xhivatí pastó xhivatí iño, xhivati veetí teñoa xheniti xhinguan kó kadatí nagandó ihó kanené xhi tikuian tikuan jan yukú xhexe xhixi nenetí, atichetí até noaxhi no ihá ni nrvati kuanti ni'í.